To’ gagba, geeka yaksa zokrə, gəə zənsa moos punaa yaksa zok anniya, sei dei moo ziiza eji, moo ii gagba naa yaksa zok dəlləz na muzə ni serəməm bil, noosəm bil, noosəm do'ga ziri, yaam moo bil esau az, kaa laasu zuk pa. Mona pu na, moorə bil esau az kam toms oomi, woorəb kana gəbsa səna laas morə azpa. Nok riik mona laasu, a gabk ruuz, ko boneya i ii ka pa. Moo, mona ii gagba ziiza oomiz sə jiru na oga oomio saa pu ri'gətə ziri oomi sii zana gə, kam toms, bo'om ina bo'on, serəm məm bil, noo səm bil ulla i doon bonge, i pu rekəndə noosəkən billək, moo pu roo, ullaa ipu dook bonge jiri ya billəi i pu dakənka rə, apu roo, ulla i doo bonge ipu kamb tomsa oomissə, a pu roo. Ana dəl mu'ussan, moo mu'sum, ana bil mu'ussan moomaa mu'suun. Nok nik, unə gapta oomit <hesitation> bil doosa bonge, ma'ka meeka bil ullə gapta oomit. Mona meesa bil morə gaptə ni, a serəm saa koo aneya, koo aneya a go'ok oomi. Nok a serəmgɓa a go'səl ziiz am <hesitation> nita ullət pa, arə pe'ek ki a uzarəi pa, arə ruuruk pa, arə go'ok ina go'on pa go'pan pa, moo anaa monge bo gab oomi na ziiz, moo boo a gapk woz pa. Na moo baabaazə a yaak saa baa oomi, na moo irəm tomsa pase a kamas ya a kang na timr mulo. Nok a ii monge ana bo rego an, bo reg ma'raa mondək. Nok mona reg ma'raa moo. Ozarək, bisa billəs pu moorə paa. Mona ron <hesitation> ruurə ziiz akgo, moo i gbe'ka, ina kama i gbe'ka, mona pe’ kiiza ziizəz ira gbe'ka. Mona go'rə anan a kink <hesitation> bisa roos dəllə te'an <hesitation> a kink diga naa saa reks paari pa, paari billə. Nok riik, mona bo gapta sə mona bɔ gee sə zirii na zana, moo boo go'rəm ana go'on, go'om ana bil iin, go'om ana dəl go'orə sii gaɓ oomin. Bil ii bonge, dəlla al na gab, ii bonge ina pu na baabai roo, i puna iya kam tomsa gomnati rəi ai, i ii ziri'a <hesitation> laa to kam tomsa koo likitaamai pat, apu rooi mona pu go'ok rə timr mulə a og dəl maa noosəka moo, moo boo a kink gapta oomit. Kaa yaa saa laas gapta mort na nita go'pat pa. Kaa yi tor bo'rəka nita zukattə pa, kaa tor bo'rəka taabaa go'rəpa, kaa tumdə ona jirii tumdəpan pa, moo gə anaa yaakənan monge mii Mii ina ii na zane gə, mii serəm bil, n serem boo, dookai, ro'oknai a i go'i buttə bonge ka mona go'rə ka mona ruurə pa, ka mona bo'wak pa, ka mona də’ ziiz pa, ka mona pa, ka mona go'ra nita go'pat pa pat. Mu'sum nita root, doom monge mii go, ana n yaanan, n yaakən gapta oomit, not ziri sii na zane, bil maa səna zane. mii gə sən kin gapta oomit. ura ii gapta oomit paz, uzə, ruuz, igbe'ku, uzə laa kitakiizazi zobduku, uzə kam toms pa i dook bonge woz. uzə go'rə an pa i dook bonge go'rə pu ri'an. Amaa ziiza ii gapta oomit ni mii ii gapta oomit faz, n ziizpa, na laa ana ziizən pa, n yaakən mindəz, go n go'ok ina go'on sə dəl doo bonge aa ana go'rə an go'. Ni ri'ak npu na ziri ak, minaa gab na jiri oomi paa, zaka rora allə ri'ak see gab see doo nita ri'ang at pa. Nok riik ana miirə n go'rən, ni yiisəka dəl, minge ii maa ina mee ana go'on siina go'orə. mii gapta npu gapta at, nok gapta miit, n mee bill wel uzə kamte, kamte boo na do'ga jirirə, doole n noosək do'ga jiri a min na iya gə i arei, na gə gomnati a botattə az, n go'ok gorsin, sə ii gə sə i oge mii waza ziiza oomiz səgə meeɗək na mii pa Moo a go'rəsə ana go'panpa, soo ana pu gbi'nan, uno mii ni n ii gapta oomitak, na ro'kənai a buttəm, na ro'kənai billəi, ro'kənai a ko miz zəi na koo areya n duuki si gə n gob oomi, mii n yaak gəbil na ese zokrəz, sən kamnu tomsa n kinkunu an tognu yangiya mii ko n toski makaranta rə yaa, koo kunub na zaa yaa, sən eski <hesitation> n kangɓi ar tellə, n kangɓi ar areya pat koo ina ii rekamu pat, eni uno i doog bonge yangiya wazazzəi pu oomi ur pn oomi. Ina og biks na koo <hesitation> biks, koo bik kə pa koo ura su'uz zə. Soo mona og ziri ina zan ziiz, ii zan zan yangi izan ura dingiz gə gə ina bonge biks sa as na zan ina koo ziri na koo bik, koo bik kəpa, koo ura koo ura su'uzə. soo yangi ina go'pa, ma'tə do'ga ziri rə. soo moo do'go ziiz a gabaz, yaam saa gab oomi na ziiz, yaam saa gab koo areya sii na oga ziiza oomiz, uko ana go'on.